اكيد تظاهرت قبل كذا إني ما وانا ماشي ما كأني ما قد شفته بسبب إني بكون <hesitation> ناسي وش إسمه يعني اكون تعاملت مع مرة او مرتين ما تعاملت معه كثير فبالتالي أنا ما أتذكر إسمها فبالتالي لو وقفنا وإتكلمنا مع بعض راح يصير عنده إحراج هو ويصير عندي برضو إحراج. فبسوي نفسي ما شفته لين أتذكر إسمه بعدين بكلمه